Nogni moila nangjak lamthai rok no sunani kwbangma lama tongo. Tei lamthai bo kwbangma jaat ni tongo jemon owaruk ni lamthai plastic ni lamthai tei ree ni lamtha. Owaruk ni lamthai no khe tui sarwui tei brush ba ree bai hupre o sui mano. Plastic tei ree ni lamthai no khe tui o chamui sui mano tei moila jaga rok no hupre ui kaham khe sui mano. Lamthai suna bagwui tui kaham sapan brush tei ree kwcham nangnai tei suibaikhe satung o fwranwui mano.